Ny mombamomba famonoana afo amin'ny afo efa mirehitra izy no potserina, ary manaboaka raha ohatra ny hoe kara glace zany izy ao, misy produit zany aboakany avy ao, iny zany amle mamono anle motro.